Kodi ta ndiaa ta tikiiti ku ioja ja xeeni'initi ko naaka'antiundo ja naajku ta tikiiti ja va'aka ioti kodi luchi naaka'antiundo xioli tinda'avi ju xidi xi'iditi yuku xi'iditi nu ndeku corral nuun io mudu nuun io yua'a kuja xi'ini ta ayiivi ja ku luchi ja xi xecuidarti jua ta mudo ta chun ja iondo tedi nda'avija luchi ja xidi xi'iditi nuiu kun da vi niuu kuvi'ixi niuu io ja vixi kun kodi yua'a kuuti'u'uti yua'a kuuduti yuaa te niuu kua'a ta ayiiviti yuku kua'a te inga lado kodi yua'a kundeekutixi jiaa ku ja ra'ati ña ayiivi ja kototi ve'e ja kototi tati iondo tedi ja ku mendo kodi ina jiao kuja io va'a ka'anu anuti io va'a xeeni'initi naaxee ko'óndo.